<hesitation> han agrafezira cunu mi ma tete ni a sunu nɛ a we ci fane cruru ma wɛ yirawe a han fi wɛna ni i cu han wian a twina to ni yo han ɲubeza beɲu yo biwɛna yirawe a han bɛ yi le wo to mu yi muyi wo to han vaneso han ma tin we boni ma co'o co'o to han finuna sin to han finuna sin